Izy kà raha mampiavak’irô Tiorikia àby iô ndraiky, fan̈anao- fanamboaran-drô kafe ndraiky dite. Farany raha hain-drô zen̈y raha iô ary anisan̈y malaza malaza amin’ny Torikia ao zen̈y kafe kafen-drô ndraiky diten-drô. Abaka iô tsinjaka mahay mitsinjaka resaka fôlky koa zen̈y irô. Zen̈y mampiavaka irô.